Mofo salady ty tiako satria mofo salady boko rô mba mahavokivoky e, toy izay salady. Koa hanigny atoandro edy iziô, aleoko mofo salady e.